شو كيش تعلق لوحا, عاساس أول حاجا تمد انكي كرسي لهداك مكان الحاجا اللي مانجيش معناها طول الكرسي, تلوج على سلوم وتجيبه, به- تطلع عالسلوم وتنادي حد بحذاك, و <hesitation> وتقوله- وهو يجيب مسمار, ونطرقه, وتدق ال- معناها في اساس, لين تركب المسمار, وتعيط للي عيطله, وتجيب اللي يعطيك اللوحة وتعلقها.